Gaskiya sara ta faru ki mwa a rayuwa ɗa kaidi ka san a nanaga nara, <hesitation> sa kuɗa yam era nadama ta kir kiya nga msiɗakur mwa san nara har kwaye nanagaro mi ui dama kwa kita chi gaba ki mwa a rayuwa ɗan kai, ɗa yandera ka ya a injai a rayuwa ɗa avira kanaa yai ɗai avara ki ra kala kwa, ago, yandara ka iyaɗa nai umurni kana inja ta gagan ita yai nga amma anja ngwar yayaɗa adi nara kuda taka amzir, gadara kalajin saiu. Mi sara kig yarda kana amzar ta iya marda a iyan kwa, i nag umura i rag a mirdi a yayaɗa ga. Kumai ta alfahari takan sosai. Kuma alhandullahi yandara kaya ui njai taka ja yandara kuma kiya mwa mu’amala taka ja alahamdullahi ja ki galali soyayyar iya taka amzir. Yandara kaja galali jadaba taɓar galali kana a’a ya gan fa ada jada taɓa galili wa. Kuma alhamdullahi har ashukuɗu har asinya yandara ki ui training ajidar alhamdullahi sai godiya. sara kiya ga msiɗa kurai nara aga inja, jar hau ɗa i kara ago inja, jar hau ɗa i kara monti, i kira islaman nara kida iya mirai faida a karɗa takan gaskiya maham… Handullahi sai godiya kuma yanda sara kiya kwa nanaga nara ki mwa laar ada sora ta iya jijibaji wa. Akwa rayawa ga inja ambanan a loktura kuɗa ja ngachir sabiyaye ki zuba ki mechin aiva. Duk da ka amza sai gan ma, adoi yada ngwa wa, ama yamza sai, ama kus makana salake kwa handllahi pal ma adowa. Sai dai ki mwa ki kasance yauiha kajata. Ki mbanacihnni ki wula fa ja, ja kaleba. Yandara ki jadi ɗam sabana taka ngushi a kataya’a iri kaya’a jai kaya nshara. Kusa kulum yan, duk da ki amza sal gan ma, yyada taka vwa laka nir yagi iri oba nda ga arewa, kusa kulum iyaɗa jadi vwaɗa sabi yaye ya’a njai taka jay a a samana. Ya a mwa iri nshar iri nir, iri nshar nir duri mimidi are a huɗa ki, tun tayimra kuɗa ita jadi sa, har ki sa kal kaya wuta la, nanagam fa, ita iya zuba kure nshar ku sa ata ada sara kamta ui problem kara marda ga laka ada kuɗa jaw a. Don kusa kulum mita zuba ita tara monti, sala, jada nuwari kana inja amuar sa, a mwar ɗainya kuma maja nuwari a mwar saɗga, gaskiya yada ganda wa, kuma yan ya alfahari taka ja kuma ya alfahari taka sara ki murdi nan. Ko nanaga mi ui damara har ma ki ta ui kin jai ajin da yandara kiya da ɗaman kwa gaskiya i tukwa. Ya ta mwa nadama takar wa gaskiya kuma yan, yandara kiya kwa nanagan, kai. Babaɗa yanda kaja kaja training alhamdullahi sai godiya kuma ya bu taka ja kalaba salai kuma yanda yandara kaja kwa nanaga kiya kwa ya kidi tam ka fambiya nai ikora ka chi gaba ɗa nara aɓwa ndasan. Ki dinga kyautata ɗa nara kiya ba ɗimdagan. Wallahi ya alfahari takan sosai. Sama kam har ki ta ui damu ɗa naga kuma ya bar aka asduya ka ashukud kiya nan labara ẻ tayimra ki da imi iri mi. kul kwa ita mwa saga ɗai alaga. Kuma sagan nar kwaye a dafawai adi, inshallahu, mi ui daman kwa ɗa yandanki nuwakga nda gan, ɗa alkawari ki mwalan. Sai dai ita mwa kabo wa ko kuma sala inshallahu. Ita mindalan ka alfahari takan. Sara ki nuwalanda gan kaya jadi kana kaya jadi kana ɗa dama i mirdi kita wastha kur nagan i mwa mya kuma san a dafawai ita iya mirdi. Yauwa, jadi sara kuɗa ya taɓa fwamda, kuma yo, kuɗa ya mwa nadama takan. Jaira kaya njai taka ja gaskiya alhamdullahi. Njair rayuwar msiɗakur taka mda kala kala nara kuɗa ita jadi kuma shang akwa iri training nir ki nir amdara nga- nga aran alhamdulillahi inngada msaɗa kur ni sosai. Gaskiya yandara kajari nai dama ki ui, ki kildi menti nir dunya, monti nir ago, monti nir njai taka amda kabila kala gade gade hang alhamdulillahi. a chuwa ui fwandadar wa gaskiya. Ko da ki ui dama nanaga yaye, ama kinjai. Yaye, ita mwa amfani taka sara ta hau ɗa ki mchi lakura kajar hau ɗa ada adiwa. Ishallahu ita kasance ɗa yanda kaja jadiɗa ɗa ɗamda gan ma kuma ya nga msiɗa kun njai taka jar.